د کوټې د پاکولو لپاره خپل توکي راټول کړئ: صابون، يو ټوکر او همدارنګه يو سطل او يا ظرف د ګرمو اوبو او صابون نه ډک کړئ بي وروسته له هغه نه يو سپنج په محلول کې ډوب کړئ او کړکۍ پې پاکې کړئ. په کونجونو باندې او همداسې د مابين کولای سئ او بيا يې په ټوکر وچ کئ.